ia, aminakà zen̈y misy tsara sakafo manatsara fitadidiana ndraiky konsentrasion zen̈y. Karà ataon̈y ery soja edy ai, avô mihina dongolo dongolo be, avô ery zarikô misy. Ten̈a ilain̈y zen̈y raha àby io, vamaho karà zen̈y.